إذا نبي نلتقط صورة زينة لشخص أول شي نختار المكان المناسب يعني نخلي الخلفية بسيطة وتكون الإضاءة جيدة، بعدين زاوية التصوير تكون مناسبة نحاول نخلي الشخص يقف أو يجلس بشكل مريح أو استخدام زاوية تصوير تعطي صورة جذابة، لا تنسى تكون المقاييس الشخص مع المحيط تبعه مناسبة.